لست جيد في زراعة الحدائق لأنني لا لم أعتد بممارسة الزراعة منذ الصغر و كذلك ليس لدي نباتات و ورود أو لكن هناك نباتات أو ورود في فناء المنزل و في بعض الأحيان أقوم بسقيها و أجدها جميلة عندما أراها مخضرة و تعطي ورود بكل الألوان و بالتالي أحبها كثيرا.